सउदी अरबिया के भी काफी अच्छा बात आ। ताइकाके संस्कृति काफी अच्छा आ। ताइका के लोग काफी अमीर हौं। भारत का पूरा सपोर्ट करा।